Si pensu a un lagu mi veni in menti un specchiu di acqua ca pò essiri di granni o nichi dimensioni utilizzatu in agricultura pi abbivirari o pi piscari. Li laghi di granni dimensioni hannu na struttura di lignu unni si pò caminari, a modu di punticeddu, ca servi pi arrivari vicinu lu centru di lu lagu senza tuccari l’acqua. Chissu è di granni ajutu a li piscatura accussì ‘un hannu a stari pi forza ni lu margini di lu lagu pi piscari.